- hadia galifinga firgikiga awalinkelka jo warag hadaia domir, eninbatani hadia <hesitation> ienfa galifeka masalan karton shafil iskirosa, ieninbata <hesitation> warag hadaiga ikira <hesitation> lifosa lasaglog domosa, eninbatan sharit ikira ken digira wardaker ken fa aler.